Tajribaga pul sarflashni yaxshi ko'- afzal ko'raman. Chunki tajriba <hesitation> kelajakda judayam as qotadigan narsalalrdan biri hisoblanadi. <hesitation> Chunk- biz tajriba orqali yuksalamiz va bu judayam katta muhim ro'l o'ynaydi.